Nah untuk acara ulang tahun yang-yang ideal memang yah-yah perlu juga yah torang harus merayakan <hesitation> ulang tahun tapi kadang kan ini orang yang mera-merayakan ulang tahun ini kan kadang so berlebihan berlebihannya di-di mana ah itu dong terlalu membesarkan besarkan misalnya buat acara <hesitation> apa pesta ronggeng sebagainya ini kan sebenarnya tanpa disadari ini kan satu bentuk acara <hesitation> <hesitation> apa ulang tahun yang-yang nantinya akan berdampak <hesitation> tidak bagus di <hesitation> apa lingkungan masyarakat sekitar nah soalnya kalu buat acara <hesitation> besaran besaran sudah tentu <hesitation> resiko itu besar juga misalnya orang kaco dong bakalae ada yang picah trus <hesitation> biasa kalu buat buat ulang tahun yang acara acara besar begitu kan yah biasa harus bayar <hesitation> tenda turus harus kursi sebagainya padahal <hesitation> hari acara ulang tahun yang paling ideal bagi saya itu yah torang rayakan keluarga saja dan pada intinya yah torang hanya saling mendoakan biar selalu sehat umur panjang <hesitation> selalu hal hal baik dia selalu sama sama deng torang torang pe rejeki saya rasa itu juga <hesitation> <hesitation> bagi saya itu idealnya itu bukang harus buat acara yang-yang megah yah mungkin khusus <hesitation> undang <hesitation> orang orang di sekeliling torang untuk bisa rayakan sama sama saya rasa juga <hesitation> so cukup sih.